Ñy fomba famokarany ñy lokanga feo: -Ñy fampiasa ñy taly, -Ñy fampiasa <shushes> ñy fikasiha, -Ñy vibration noho ñy fikendrea ñy feo, -Manahaky anizay ñy fampiasa ñy teboke.